Qué pergunta güena.. Enque la felicidá prena es una idea mu aparenti, es algu mu comprexu, comu tolas perguntas filosóficas estas que m'estás a hazel... Angunus crein qu'es possibli de concedé-la de horma duraera nel tiempu, mentris que otrus crein que es un estau temporal, ondi ain momentus d'alegri, satisfación o pas. Creu que n'esta vida, ondi siempri ain muacionis, desafíus i emocionis mu destintas, mantenel una felicidá costanti va a sel mu difici. Assinque creu más bien qu'esta felicidá prena consesti en queal-si colo güenu i lo malu, en cautival atillus, en concedel ojetivus, nel tu estal bien... Quiciás i que la breva está nel precural el equilibru, más que en una felicidá total i permanenti.